ʻaʻole ka hana meli ʻana ko nā nalo meli hana hoʻokahi he hana nui kā lākou i ka mālama i ka mālama ʻana i ka ʻāina a ke lele aku lākou mai kahi pua i kekahi pua aku waiho ʻia ka ʻehu pua e ka meli, kahi mea e kōkua ai i ka hua ʻana o nā mea kanu